Ñaande ko defaa galle amen ɓuranikan yahde e restoran, sabi ndefu galle amen ɓuri laaɓude, ɗun ɓuri mi hoolaade duu. Restoran en jooni, defoowo too oo, anndaa huunde fuu woni ko ɓe ngaɗtata hen, no ɓe ndefirta. Kaa so tirsii dagoto